Kama chunagga de chlan cha tha taman sa ma chunangga chlan de ithikai. Kunangga de chlan a muchaves muchaves de chlan a kunga de chesnecha cha then mamar. Daka muchaves da bes kama chunangga chananim. Muchaves de chama luchul ngthi pes ding pa kama chunangga a va saung ura, muchaves de cha ma seingi seingi chisep da bes a mar pes, seingi chisep da guanbes. De nge lu de muchaves detha chap ngia chama ma ithang buk a luchul puk pe kama chunangga a vesachon. Muchaves de chi pesden pa kama chunga a ve sachon da bes mamar ila kunangga chenannem. Muchaves da pes peski mek kunga ivi <hesitation> sa sep se chenaem. Daka muchaves se boss boski se muchaves de bosboski se chule se se chunangga chenem daka mucha de seingi ma suangi ivi sa chunangga a vuk sa chunangga chanem. Kama ithang a vang bik cheie ngia drem ia chusek autha morka a pik ama cha tek ma nget. Cha thek machama ithrang a vang bik ma a choki chevicha mali cha thek ma nget de chok mamar cha ngthen muchaves se sot nget se chule se, ama ithang ama ma chunangga se muchave se nge lu se a marka <hesitation> da sep ka nenem mamar cha cheliver ka nenem nameno de savono, se seingi. Da muchaves de, cheliver kinem machelak de kis sa chule de seingi chi sep klan becha. Meni chunang ura chunangga thek ura skok saungi de alever seingi chi sep. Mudu ma chama chunangga da bes mamar cha tet pachem gama ithang. Kunangga de cha tet pachem mes muchaves da chanem de ches ngia aerki de muchaves dechanenem de anechachlan muchaves de ma ithang ngth pesden bevas sachon. Muchaves de maman a laurki de seing nechi. Ma laurki de seing nechi ma laurik i chi bang sechama seingi muchaves de chanes seingbap klan ngia ves <hesitation> ma saungi de deng be ma bungangi. Da bes mamar a sik nginoves ura unames sana mgia drem chia seingi abes mamar chia unamet una thek pacha thetek. Mamar a chule ut klan de ithik pekama chunang de chule ut du ut menem glan deng be ma chunga thak pit. Seingi de mamar chia chenechaves klan kenechaves klan kenechaves klan deng be ma bananggni. Da muchaves de chene mar kunangga de deng be ma banganggi. Kene muchaves kene raurki da seingi nachi. Mus de kunangga cha nanem glan. Da mus de seingi da choki deng be ma bangngi da sot nachi. Muchaves de choki bangngi nachi seingi chi sep do choki deng be bubang sei, sei de choki se bubang se mamar chu namu <hesitation> sa chule sa sot pe kunang.